پہلا، انڈے فیکو۔ اک باؤ وچ انڈے فول تے چنگی ترا سینٹو۔ دوجا، دودھ اتے مسالے شامل کرو۔ انڈے وچ دودھ، نمک اتے کالی مرچ ملاؤ۔ تیجا، پکاؤ۔ تیل، گھی گرم کرو۔ ہلکی آنچ تے اک، دو منٹ۔ چوٹھا، انڈا پاؤ۔ سیٹ ہو جائے انڈا۔ پنجواں، انڈا سیٹ ہون دیو۔ دو تین منٹ تک پکاؤ جت تک آملیٹ ہولی ہولی سیٹ نہ ہو جائے۔ چھواں، پلٹو اتے پکاؤ۔ آملیٹ نوں الٹو تے دوجی پاسے وی اک منٹ تک پکاؤ۔ ستما، سرف کرو گرم گرم آملیٹ نوں پلیٹ تے رکھو۔